<hesitation> "giƴan njaafoɗaa kan koy. Hakkille an yaltii faa laaɓi e aniwerseer maa oo. <hesitation> yo a wuur keewɗe, yo Alla hollu en hono muuɗun kasen. Nanngu ɗun woni ko mbaawanmaami. <hesitation> Mi weltiima sanne <hesitation> yiide onɗon ñalawma. "